اللغة الألمانيه لأن اللغة الألمانيه فاتحه مجالات لحاجات كتير اوي، وألمانيا محتاجه فرص عمل في كل المجالات، واللغه دي هتفتح سكك كتيره اوي <hesitation> واللي بيتكلموا بيها قليلين فكل ما اللغه كانوا اللي بيتكلموا بيها قليلين كل ما كانت فرصها اكبر، لان لغة زي الانجليزي مثلا اللي بيتكلموا بيها كتير فالفرص قليله جدا.